<hesitation> ليه حد يكون مع زرار ان انا نوقف الزمن لما ممكن انرجع الزمن ونعيش الحياة ابتعات الماضي؟ منكن انعيش ف الماضي عاداي ونعيش حابين بعض ونعيش ف الخير ابتاع الزمان خير الماضاي وهدوء الماضاي. الماضاي والزمن زمان كان جميل كان بسيط وكان هاداي، كانت الناس بتحب بعضيها وكانت الناس تعرف بعضيها، وكانت انسان بيحب الخير للتاني وبيحب ايساعد التاناي. الناس كانت تفرح لفرح بعض وتزعل لزعل بعض وكان في علم، وكان في حاجات كاتير حلوة ف الماضي. ليه انا انوقف الزمن دا لما منكن نرجعو.